انا وبكل صراحة ما اقرأ كثير يمكن اربع او خمس كتب في السنة الواحدة بس لو نرجع لورا بتوجع اني قرأت حوالي اربعين كتاب تقريبا خلال حياتي ماني من النوع اللي يقرأ كل يوم بس أحب اتعلم من خلال القراءة ومن اللي قرأتها